Мошини шустушӯии косаҳо худ коса ва табақҳоро шуста, онҳоро тоза мекунад. Ту косаҳоро дар мошин мегузорӣ, об ва маводи шустушӯро илова мекунӣ. Мошин ба тарзи автаматикӣ косаҳоро мешӯяд ва хушк мекунад, то онҳоро барои истифодаи нав омода кунад.